Illa Alla tagi ɓii aadama. So huunde heyre wo ni e mun. Ko nde tawaa fuu omo waawi woowtirde nde. <hesitation> ko jokki fuu omo waawi woowtirde ɗun. A yiyaayi fuɓe mbii, aduna oo dow weeŋaaji ɗiɗi jooɗii: warii, waawii, e woowii. So huunde heyre warii, yimɓe mbaawii waɗde nde, mboowtirii nde tan, timmii.